<noise> <hesitation> Fomba fiasana vata grille pain ai <hesitation> vata grille pain zegny ai <hesitation> machine mandeha courant de izy ai <hesitation> fandoroagna môfo ampiditra agnatiny akao môfo de <hesitation> kitihigny le bouton mampandeha ananjy de kaofa itanao maimay mofonao de afaka alainao agnatiny akao.